Ya, bet on. euu Enez-Vriad on bet

Ar wech kentañ eo din en ober, euu lâran ket eo plijus met ma servij d'unan bennak euu ret eo ober gantañ.

Kastelloù-traezh gant ma bugale evel-just.

Anna Vreizh.

Gant plijadur.